أفضل كتاب قريته في الفترة الاخيرة كان عن التنمية الذاتية، كان كتاب يعطي فيه أفكار جديدة كيف نطور في نفسي وكتاب حتى يعطي أفكار كيف تنصحي حد أن هو حاب يطور نفسه يطور من قرايته الكتب مفيدة صراحة بالمجمل والكل موضوع كتاب.